am Canada ni ɓe ɗo mari nyamdu sosai hamɓe ma, ɓe ɗon mari nyamdu bana liɗɗi ɓe ɗon nyama liɗɗi sosai, ɓe ɗo bo nyama malori be nyebbe hamɓe fu, bo ɓe ɗon mari nyamdu maɓɓe je al'ada maɓɓe, ɓeɗo viya ɗum maple syrup, nyamdu un ɓe defata be <hesitation> be flour ji sosai bo ɓe ɗon mari nyamdu maɓɓe je al'ada maɓɓe ɓe viyata ɗum bison and banison.